﻿shigon ma bann dakujugum ma radkeno ninya ma kam ti shelenom da kak kunno kakshi nima kak kuno shuɓa wu sholonmo shina kakon kuno ta ibu shigno fuyyo ar fuyino shignom mawu ɗurani ti mingire akuni ta ɗurani mar ɗuranim ti mijiren ma digano ɗula shi fukno dh gwbu shabi da kero ar wuji watu lino ti trom no ni di shini keelanku mun dulanmo mun sha ti shikkno kaabi minjire shina ma yigon a ɗuron wurin ka shi fushi shin dan shei e denden ta rugujigo ami muni nin kubi yinda <hesitation> ariiba ma rugujugo ami indo arii. kama adugo kan shon am akuni da duri ti shiki mayako biti shina yadikon mo a kwadon nir arakero awan tim mina pidi ssigan, piɗa.